Ny fandraipahalema koa i da raha tsy misy ady raha raha anatiny filamina zany gnatao hoe fandriapahalema ohatsy hoe <hesitation> aan tsy misy ady a Madagascar aty da mandry fahalema i zay fa ny andafy agny ohatsy hoe a Iran agny zao tsy tsy misy fahandriapahalema gnagny fa ady lako avao ady bevata avao